मिष्ट्रन मोसं अली जराग सूषको न और दो सूषको रोगे, यरमार गर्मिया धेरका दारा तक चाले। ते सियालन दाहरे छेत की चि कौम समयन रोगे। या मिष्ट्रन जादातर जोगाम जराग पाणी कौम होई न कहला कहले जगाम बेशको पाणी पड़े। मिष्ट्रन तापमान दिनों अलग रोगे न रातें तापमान अलग बोन जाए।